biness laf kas gal, bines sun birriay, bines laf kas gal akii marruman lafati, choroka, bofa, biness birrin laf kas gala, galgalo gurinen bol kotete kas gala, choroka, marumani, yooteni laf kas galtiey.